Tsi poat kaka ku guana, <hesitation> rang hakap puguna na, na in trensleita. Kobe poat mei hamanas punin tokui, kame gun para in tokui kukui guna, tsi poat e kao ku puguna. Mes in tokui ke kui guna poat e kao ku guana, na taguh gun natahon tarih nokui. Tokui pea kukui guana i nokui, ne hakonan ogua tin natu pusuk ogun, nuhit, saop, bair. Na tokui kukui guna poat ena kakao ku gun, poat i mei a kui puana tokui to trensleisin. Kan tokui ke kui as guna poat ena kakao ku gun, tanasah men namunitun men nid as men saed tin moni, nae na kui kabura as ogun. Nu gun natahon tarih, ketep oma napeen nawen, men pose. Hip, teis, patak, payaman ih. Kani poat ne as gun o papean tarih. Nahuenu napean tsinon tena ri paat hakap. Poat ke kakao ku as o rarun, tina sarare ai run dime taguh emen muntoboan, taguh diemen tin <hesitation> kain tokui tin kabura ih tsi tokui nokui. Erun e taguh as diemen. Na tokui pea kukui guna. Kan tokui kui guna poat ena Kao gun numa, na nate hoat ogun. Na hoat ogun, goa tsi yien. Goa bo goana namunitun tarih numa. Kan- kana tokui kui as guna, Poat <hesitation> o pilei on as on nahen napinipo temen, poat ena mei kui puna tokui ke namot guna ih, trensleisin, ne na pilei as menguo papean. Ka hanggum mengue run to hahatoan kato dirun. Kani poat men na pilei omai Petats, kani poat pilei poit omai Tung. Kani poat, poat o pilei boak ona Kahule, men na pilei omai Kahule. Poat e mei hamanas puno pilei, <hesitation> ai men mu kaka ku as. Para in poat, poat ena kaka ku gun, poat imei a tokui ka kui ina, na kutsi kao ku petas ogubai numa. tini poat kakao ku guana. Kani poat, ka as meno katuun nahen napinipo e mangin as dio hetaguh. Tuan nao ri meh, me hate diena, me taguh kusi nemen te nao nit nokui na bair kusi nit nokui temen. Kani poat nao rimeh, mu na teis kusi mu pan kabura temen. Ne nao guo, na taguh oguo to teis. Kani poat, kan tokui kukui as guna nahen numa tena, ne na taguh as gun natahon tena nuproi. Nao men naparu, nup men tsi roi soat i meh, numa. Kame ni na tokui na para kukui mengua na o papean poat ena kakao ku gun. <hesitation> Naan as poat ena kao gun tin naan. Mei kuru punin tokui a kui na, na <hesitation> kutsi babaniut oku as oguba nahen napinipo poit, nao guo tina numa tesih, na kawo tena, na tuhen tena yah na pugua na bai na ku na rarao terun, tsie ne nao guo tina barat tarih, na hinas tarih na ka as ogubana terun ai mei kuru pugu na ni tokui yu eh. Kobe poat kame pugu na in tokui, ne nao gun nokui. Tse na nao guo yah, poat i mei kui hamanas puana to trensleisin. Para in tokui kukui guana nahen napinipo tena. Mes in kain tokui as ke kukui guana nahen napinipo tena poat i mei a kui puana to trensleisin, <hesitation> ne- na tasu as guna miting to tsonmomuo nahen napinipo. Kame guai run, taguh oguo tanasah ne namot gun mes in tokui as nahen napinipo, na in rekoda as terun. Poat ena pri oguo to trensleisin, be in tokui to miting wod miting boak on, ne nao gun ne na tasu gun na hagum to katuun i ih. Yina tokui inbolb ogua na yu eh. Para in tokui kukui guna. Taguh ogua to papean as o kekerek. Mes in tokui kukui as i na ih, na ku taguh as mea papean to eli tsail huud, poat i mei a kukui puana to trensleisin, na ku taguh as ime run. Ere, sagou re tun poat o papean ri huhois sin in tou tataan terun, <hesitation> na ku haka bi kusi as in tokui tena to trensleisin be na taguh kusi as gun o Sande skul temen tou tataan terun. Skul erun tsi koma, birit bo erun o koma be run e koma dieyouh, koaiya, tataan mei run. Eyouh nitsi tokui kukui guna poat e, kakao ku guana, poat i mei a kui puana tin tokui to trensleisin, yi tsi tokui eh ke soson hakap guna ke <hesitation> kukui menguna o katuun nahen napinipo. Para in poat, ne pri ogun. Mei an tokui trensleisin ka kui i na. <hesitation> Kao ku panas ona poat emen e hatsin hanon men na <hesitation> plenings temen ai nitsi tokui temen i kui hanon. Poat i mei nouh, ne nate hakap ogunah, ne kame gun para poat tarih ne kakao ku guo ai na ku tasu amanas me nitsi kain tokui eh. Taguh poit na munitun tena ai nahen napinipo as tena. Youh ku as rang sin puguna eh, Hainpan.